زرت قصر المصمك قصر الملك عبدالعزيز الله يرحمه في الرياظ، القصر بالنسبة لي كان ملفت إنه سبحان الله على رغم إن القصر كبير وفخم وكذا لكن في شي من البساطة، تحس إن فيه جمال من جمال بيوت زمان وجمال بساطة بيوت زمان، على الرغم إنه قصر لكن البساطة اللي فيه رائعة جداً جداً وتوحيلك بدفئ وحنان وعطاء.